نقوله بلي راني نسيي نخدم او بلي مادام راه يهدر معايا مانيش قادرة نـ نركّز في الخدمة نتاعي، مادابيه يخليني من نكمّل خدمتي و مبعد نحكو مع بعض.